Gə nanyo akwai kaam yUwaL tɨnnɨwo kwaama twaLji, wuni yadda kwaama ga fwaL jiyo Yəm jino təbə yɔm təm jino tə nyəm nyəm nʊni tɔji lei, Gə nanyo, n <hesitation> gɔ namU nƱnɨmƱ nən nə nEi, mU tɔ n <hesitation> Lei, təbə bɨɨn tɨnɨ, ;n <hesitation> gɔ gə nyuwa nyuwa diLnʊni gə tɔ gənLei, Na mƱ tƆ n <hesitation> Lei nəngə mʊjeL mƱja kəga nan jou janga jəLaji gəmi SAI da nyuwan. Na nE, mU nən nE, nəngo faabi a be LOgƆ gəmi, nE, ni ya kuwo gən bi, anyəm gən bi, SAI n <hesitation> gə maa bwɨyaLe Gə nanyo nEgɔ, gə nyəm nyəm teLaLogənɔ gə nyəm nə we dɨl telalɔ gə n <hesitation> go gə nyəm nyəm dwangnɨ teLaLɔ gənɔ dəgLei, gə nanyo, namɨ gə kʊwɔ gənne kwang kwang a kəgə gənə gəmɨyo na kuwo dwangnɨ gə dəgLEi, n <hesitation> go gə nyəm nyəm. Na faabɨ ya be nə kaa dwangi nənga be gəm nənɨ, n <hesitation> gɔ gə maa ma bwɨ ya gə nanyo, n <hesitation> nɨ mu kʊwɔ Le nyi nəngə jƱ dƱƱm bənɔ a gʊnLɔ. J1 maa maaji Le nəni she ja ten, na bə ten n <hesitation> gƏ nyi, be bə maLa Lɔ a di bə yʊwaLe na bəyʊwai adi ba maa maa. WʊLatəm twam nən she bə murkaji j1 yo adi bə ten jə wʊlatəm təmɔ adi bə mʊrka ji nən nabə murkaji nə ni adi bə kwajim dwang kwatəmɔ adi Laa bə kaaji Le nən Laa bə kaa Ji Le nən. Gə nanyo a maa nyin nego nyim tela lɔgənɔ ganɔ lei, gə nanyo namʊ begəmle nə kanwagi na mʊ toogən nei mʊ bwangəmlei mʊ yole nə gə a. yila sai nʊn dʊlgəno le yila buto gəno le a nyim cewa telalɔi, nego namʊ kebo telaloi mishi tabale ajəlanwɔ domin a nyimbɔ dʊn mʊnɔ a kʊwɔn bɔ wɔ dʊnɔ telalɔ jagəmi mʊ nnyimbo mishi jəlale mishi nʊngən ne gə bwanmʊnba. mishi kuma sai dai swile ama mʊn bwiya. domin mʊ bei mʊ kebɔ telalɔ. gə nanyo netən ni ma bə wʊlam twam le lamʊ taba bo wʊla twamwo nə nei ya ja ta da nəni mishi dwal katəm jino le sai nyuwa galan Mɔʊ nəngə jʊ mə fɛ mə maa a gʊn təm mɨ gəma bwaɛsɨnɨ nyʊwa nɛ N too nɛ to nan too nɛ nan bɛ nən nɛni ba mə kwai, na kaa nəLa kɛLa gə gə wʊLam twami nan dɔʊ nagəni na yɔɨ neni sai nɛ gɔ nəjɨ gaLannɛ. Gə nanyo domin we nega nyimjibonəngo jʊwa bwi nega nyim ji bo amma nan yɔ dashi ke ma nyimji nyimi N nyim duno ma jeji le nəni bwantan maaji gɔ lei gə nanyo nego ga nyuwa nyuwa talo ji, gə nanyo gə yoyo nə gə ds yutəm mwe gə nanyo tela lɔgənɔ dɨngɨn ne kwang kwa nyi har nego she be a da tela lɔ gɔ gə woi telalɔ gəno sai tela lɔgo sai tella bʊtɔ gənɔ a kela bʊto gənɔ le na mʊ youle nangɔ da ki ko da tootnamu bamu yam yulgən sən noi mishi jɨla len we bwi gə nanyo a nyimənbo. gənyo nego gə nyim nyim nəgə nego gə nyim tela lɔgəno ga nanyo bɨtə gɔ nyim nyim tala llɔga no. Gə nanyo, bɨɨgo; ja suwa go nən nə kwamən dUL gə nanyo, gə nyəm nyem tɛLalo; gəno domin namu nyuwa bɨɨ go; Lɛi nəngə mu; nəgən kanwa gə Lɛ, mu; nəgən jə ja Lənnɛ, na mu; bɛLɛ FəLɛnɨ sai gung nugənə Lɛ sai gung nu gə nəLɛ. Gə nanyo, nyiyamɨ nɨ a shɨyayo, a yʊwa bɨɨn tə dangən, nyiya mɨ a yʊwa bɨɨn tɨn, bɨɨtə gənə gə yʊwaLɛi, sai jɛLa jiLɛ nən dun. Na bɛLɛ fəLɛn, na- joujiLɛi sai ja mugɔ Ja bwangəmLɛ, ja mʊgo ja bwangəmLɛ, N wɛ bwi domin nəji kanwa Lɛ nəji jə jaLən nɛ na ma na suLɛsui sai jə bwanggəmLɛ sai kaa kaai kafin nan ja yəLagʊLgən nʊni abɛ gə faabɨ a Lɔngəgəmi, bɨɨ mi tabale bwanggəm bɨɨ gə mɨ taba bwaggəm, na gəngɔ səgə bwangtən bɨɨgɨ sai bɨɨ ga mwaLəm gə nanyo, yʊwaL tɨnnɨnɔnɔ yo mu jɛmi dun jinɨ nɛgɔ jəbə bɨɨgɔ ja nyəm nyəm tɛLa Lɔjɨ yo. TɛLaLɔ na- yɔ yɔm gənəLɛ jəbɔ yʊwali. kamar bə kwami, segan ja nyim nyim TɛLaLo jinɔ bə nyeli ja nyim nyim telalɔ jinɔ. Kaam yʊwaL tənnɨ mʊ yʊwaLɛ Loi, ta yəm tɛla Lɔ jɨnɔ domin namʊ bɛ JimLɛ nən Jəja Ləni she tə bwang mʊn amma yʊwaL tənnɨ a YəLam mɨ jə nyɨm tɛLa LoLɛ ma jə wɔ to. amma mə tɨya yʊwaL tɨnnɨ gəm wʊnɨ nyəm tɛlalɔi lɛI tɛLalo, nan daa an tɛn yʊwaL nən mu malli wʊni a bʊmburi yʊwalo nyuwa nyuwa dilmʊno dʊʊm bənɔ gʊn digi ja yuwa yuwa yuwal ddanəngən yim bəno dwiyini ma bə yuwa yuwal a koko ni dwiyeni yuwal ni bə yuwa lei tikabən ne yuwal ni mu yuwa le. na mu begəmle nə jəli nyimən nyimən amma na mʊ yuwa yuwal le mi mʊ begəmle gə na nyo kam mʊgɔ lɔngɔ sai jə mʊgɔ lɔng amma yamu nya kam beti ko ne bwe ko tebwe mi mwegənwɔ jəbɔ yuwal təgo to yuwal tə go mishi taballe a nyuwa ji yuwalgɔ mitabale ba. nyuwa ji le mʊna lɔngɔ win fa jəbo yuwal təgo. jəbo bɨtən ko netənko jaki amma mishi nyuwan ne gə nanyo domin mimʊ magəm le kamar yadda ni a kamata mʊ malai sai nyuwan, na mʊ me yʊwaLə Lei yʊwaL sai men jə na Lɔngɔ win amma namɨ mʊ me gən nəɨ mɨ mʊ yʊLe daaLɨ gən mɨ mʊ nə gən jəLLEɨ yʊwaLə mɨ tabale Le anyʊ wanwo. Gə nanyo, yʊwaL tənnɨ gə m <hesitation> bən ne n yʊwaLtɨnɔ wʊni bə bejɨmLe nə jəLɨ, gə nanyo na mʊ nən nə yʊwaLɨ abʊmbur be ma juni mu malai shi yuwalɔa menni, yuwal mishi taba le bwantən faabi, domin faabigo mishi nyimle yadda wuni telalɔngo yo bwantənne jəbɔ yʊwal təgəni mishi nyimle wanne jəl telalɔngɔ gə maa yuwalɔ gəmlei to gə nanyo bə netən ni bə bɨntɨn tebe ta gən yuwal tənɔ bə kwami tin abumbur be bə maa ya bʊ yuwa dʊʊm bəna maa digi ja jam juwan nən tika ji le akam kanjəl tino gəm a lara nyo gə nʊng bəm nʊng kaam jiltən nabə gale a ka dai ta yuwalo ta tikan nən dʊʊm bəno ka di ma joul go nan yuwa yuwa loi na jil belei yuwalo nəngo kishimun nai gə nanyo na mʊnə yuwala lɔi Kandi na mammɔ ko nʊni a swinbi na maajili ba ga da yuwal. gə na nyo yuwa təm yuwaloa bum bur namʊ yəma lɔmi yuwal wɔi mi lɔngɔ gə ləmle amma na mu nəngənə yuwa l lɔi gə lam ləm gəna nyo nan jeli n dinnyi n din yuwal mʊni din nəbni kwaama ga nəni mʊ yim jibɔ jiigə mama fʊlɔtəm nəl gə nyo na mʊnə yuwala lɔi nan guyau mʊ sa sa jəl nəgən nan guni yau n nyim mʊ nəngən nə yuwal la jəl bwi dwiyeni mʊ iya iya dou miyo sa tikan gə nanyo dʊʊm bənɔ digani na yi na nɔɔli yau kamarbɨntən ni mʊ suwai yau nan na nɔɔli ja gwa nə bɨ ai to la mimʊ yuwa yuwal lekam la yamʊ nya fe. lamʊ yuwa bi la mʊ nya bo kuma joul bəno lokaci ni dʊʊm bə gʊnida yake bwantəma be kan jʊni dʊʊm bəna fuul nənibə təlamle fəle ni bwantəma bei amma dʊʊm bəna guni na ja gwa na ja na nɔɔli ja gwagən nə bɨ ai gwagən nə bɨ shi ja gwagən nən bɨ aina ja benən jangagi na da tata lɔɔli gia təma sheli dul bɨ gɔ yilɔ a dagɔ yutəm woi tə da suwa go bʊla jen fa gə na lɔnən a nʊn cewa ja gwa nʊ gwa nɔɔli gi to ja gwa nə bɨ, bɨga bumbur. Təbə nego nego təgən gə tɨka bən tɨka kanga ni mə suwa tun da kənin be kwaama tɨka bən a danyo.